हम्मर घरमे, हम्मर भान्सामे तमान किसिमके भाँडा प्रयोग हुइतियाँ। कुई भाँडा कुछु कामके तहिन प्रयोग हुइतियाँ कह्लेसे कुई भाँडा कुछु कामके तहिन प्रयोग हुइतियाँ। आउर हम्मर <hesitation> घरमे प्रयोग हुइना भाँडा कह्लेक बटुली जौनकी हाम्रे भात पकाईक तहिन प्रयोग कर्ती कह्लेसे कढईया ओह्के हाम्रे तेना पकाईक तहिन प्रयोग कर्ती। आउर चम्ची हाम्रे खाना चलाईक तहिन अथवा हौडेक तहिन प्रयोग आऊ चम्मच हुइगेल यी छोट रह्ता। यी खानाउना खाईक तहिन प्रयोग कर्ती। उस्ते कर्के डोई यी चाहिँ झोल तेना हुइगेल <noise> अथवा दाल बराईक तह्नी प्रयोग कर्ती। अस्ते कर्के टठीया। टठीया हाम्रे खाना खाईक् तहिन प्रयोग कर्ती। प्लेट, कटोरा हुइगिने येने खाना अथवा तेना धरेक तहिन प्रयोग कर्तियाँ।